A karazan'ny ronono ataontsika karazany roa karazan'ny ronono, maro ny karazan'ny ronono ai, ronono ohatra misy hoe <hesitation> hoe misy ronono biby magnamboàtra izy zay fagnanaovagna hoe karazany biby, misy ny atao hoe ronono ronono bengy, misy ny atao hoe rononon'ômby de misy n- ny atao hoe rononon- rononon'osy fa misy ndraiky ny maha-rononon'olono de misy misy atao hoe ronono ranony de misy ronono concentré agnatin'ny boaty ire, <noise> misy ronono poudre koa.